कॉफी के बीज के मुख्य रूप से चार प्रकार होता है। जिनमें अमेरिका, रोबस्टा और एक्सेल्सा शामिल होतों हैं। इनके स्वाद और गुणों में फर्क होतों हैं। अमेरिका का स्वाद अमेरिका कॉफी का स्वाद हल्का मीठा और कोमल होतों हैं। इसमें फल और फूल हल्के खट्टेपन का मिश्रण होता है। इनके सुगंध भी बहुत आकर्षण होत है। अमेरिका कॉफी बीज उसमें कम कैफ़ीन होतों हैं। यह अधिकार ऊँची पहाड़ियों पर उगाए जातें हैं। अमेरिका कॉफी प्रेमी और महंगे ब्रांड में पाए जाते हैं। रोबस्टा का स्वाद कड़वा और तीव्र होत है। इसमें अमेरिका की तुलना में अधिक कैफ़ीन होतों हैं। जिसका इसमें स्वाद अधिक तीव्र और कड़वा होता है। रोबस्टा के बीज छोटे होते हैं। यह उगाने में आसान होते हैं। यह सबसे ब्रांड कॉफी को ज्यादा उपयोग होते हैं।